الآلات ممكن تنتج الفن، لكن الفن الأساسي هو جهد بشري، يعني الذكاء الإصطناعي يمكنه توليد موسيقى أو لوحات، لكن ما يكون عنده الإحساس والمشاعر اللي بتجسدها الأعمال الفنية، الفن مرتبط بتجارب الحياةـ وبالذكريات والأحاديث إنسانية، صحيح أن الآلات ممكن تساعد الفنانين في إبداعهم وتفتح لهم أبواب جديدة، لكن الجوهر سيظل بشري.